एकदा आमच्या सागल्या गावाची फुल लाइट गेली ट बरातची <hesitation> गेली। पहिली मी सगळं चेक केला की कहींसर काये आमच्यात मीटर कडेन ब फॉल्ट असा काय ना तोह, बगत्य जालयार काहीत खायत फॉल्ट नसलों म्हूनन मागेर मी दुसऱ्यांक शेजाऱ्यांक विचारला की तेंचा काय बिगडलं जालयार पण कोणाचा काहीत बिगडंक नसला म्हूनन मागेर मी शेवटाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कॉल केला आणि कंप्लेंट रजिस्टर केली। तेंच्यानी मागेर काही वेळ उप्रांन लाइट सारकी केली आणि सगळ्यांची लाइट आली।